Barooɗe ladde ɗen kanje ngoni e woodi kuleeru ladde e woodi mawndu. Gulle ɗe ɗe ndoggata nafo maaje kanjum woni, ɗe mbaaway ɗe ndaɗa, ɗe kisa, ɗe mbaaway boo ɗi ndogga ɗi nannga ko ɗi njiɗi fuu ɗi nannga.